Xaga kano nó naxukuini no xakano nokuini nó akano no iin clavo, no akué nonoyé, no deni kuini no xa kano noté kuentiuno o daxaxa xadnunu, no xa ditá no tékuenti uno junté no xa xa kano nuté ani kuentiunó xon chentiunó.